व्हेजिटेबल्स पर्फेक्टली ग्रिल करपाक खातीर तेंका थोडे थोडे वेळान माठशे माठशे तेल लावपाक जाय। तसच जे व्हेजिटेबल्स हार्ड अस्तात तेंका बारिक बारिक स्ट्रिप्स तारेन कट करुन मागेर ग्रिल करूनक जाय। तेन्चेर बारो मसालो लावक जायो आनी थोडे थोडे वेळान तेह परतपाक सुध्दा जायें जेनें करुन तेह एकट साइड सुं जाळपाक जाणां।